Toore n la tanduŋa n iti se'em bagera sɛla ti ba tɔɔra di puan n ŋwana. Fu san bisɛ, toore la tari la boko di puan ti fu nyaa ni ka'ɛ sɛla iŋɛ bini, magesɛ wuu; nanzu-kɛ'ɛsi bii ma'ankɛ'ɛsi bii tokãre-kɛ'ɛsi, bii sɛla nbyen dɛna bunkɛ'ɛŋa, amani bii sɛla ti fu yeti fu bagesɛ bii fu tɔ, ti tanduŋa la me ana bii dɔɔ la. A pugum dɛna la dɔɔ gee ti ba maaalɛ e ti a wɔgɛ ŋwana, ti fu nyaa zɛgera tanduŋa la nyaa tɔɔra toore la puan, ti toore la n la tanduŋa la san tɔɔra taaba, migesa se'ere yendeene ti fu bagesera la ti ba buta, buta. Ba nyaa bi bure la bala nyaa ta bagesɛ paɛ fum n boti ba bagesɛ se'em la. <noise>